مرحبا, شخبارك؟ عندنا هنا سيارة جديدة, تونا جايبينها, وعندها كل المواصفات اللي تبيها, محرك قوي واستهلاك وقود ممتاز, وكمان فيها مميزات أمان حديثة, إذا تحب ممكن نجربها مع بعض وتاخد فكرة عن قيادتها, ها؟ وش قولت؟ وش رأيك